ek kujekesum jemedi yadu wamni wadne nambawa feyre phi ni am hawa yag matel yam do yaw ni am wadnoddi yam wadvi yam nene mi oni do yaw yi gil na walon so kanju do lohi wadna hili na yi masin wadna hili na yi masin